که یو کاري میټنګ ته ناوخته ورسېږم، په درناوي او لنډ ډول بښنه غواړم مثلاً: بخښنه غواړم چې ناوخته شوم، یوه ناڅاپي موضوع راغله هڅه کوم ژر ځان درسره برابر کړم او یا هم خپل ستونزه په واضح ډول وړاندې کوم.